Eisi vova eisi vovokiroia reareapa vutaro. Uva a vatapopo paioveiraita vo, ra vosia oarovu urioavere vorarova taoniara o city voarore voreita atoiare, ra voa voeava roruiovereita vo vutaia, ra vosa uruiriavere eisivaiaita oiraraita ova gorupaveiraita oisioosa purapaoroita rorupa varao vo, ra vitapoita vigoa oisiore auepau vere ra touri vo vo vutaia evo vuta, esere osiore auepau vere ra viapau touri ari vitapoita voa ava ruipapa-uvereta taveteiraraita vurapasia oea urioavere reareasia viita. Ra vo vutaia eva uva riroirara rutu voea riro aorova toupau veira voeava rorapasa ita oiso purapaoroita "ora sikasikapa vioita vo vutaia isivaroea eisita purapaoroita ora guropaveira katae ua. Vo uva evo vutaroia vosa vova voki puraive ra va opesiaroia ora sikasikavereita voreita voreita vorea vere voa. Vokovoro aro pura pasa, ari oearovuta oearovuita tarai oupairara oea varea vereita taraea ousia vo vutaia isivaroia vo rorurogo-ivere.